So tawi aɗa yiɗi toppitaade sardiŋŋe ma, a wisan subaka, mbisa kikiiɗe. Ndema sardiŋŋe o, ngitta huɗo ko moƴƴaani ko fof. Mbaɗa hen doornde.